أول وظيفة لي كنت أشتغل فيها هي الكول سنتر، في البداية كانت تجربة جديدة بالنسبة لي واكتشفت فيها حاجات مهمة عن نفسي مثل قدرتي على التكيف والتعامل مع تحديات العمل والتعامل مع الناس، استمت- استمتعت بها لأنها كانت فرصة لتعلم مهارات جديد لكن في نفس الوقت كانت مليئة بالصعوبات الخلتني أتطور وأبحث عن مهارات أخرى.